<hesitation> mi waawaa minkaa mi waawaa moolli de, ka won mooroobe ko ɓuri hewde to amen too fuu rewbe. Worɓe moorooɓe duu ana woodi. Kaa, heewaa sanne sanne hono no rewɓe nii. Moodi du jonkaa sifaaji muuɗun ana heewi. Moodi juuɗe en, moodi jonkaa, haya, kofeer en.